Bugungi dinamik dunyoda ish va shaxsiy hayot o‘rtasidagi muvozanatni topish uchun vaqtni to‘g‘ri rejalashtirish va dam olishga e'tibor berish zarur. Stressni boshqarish uchun oilaga va o‘ziga vaqt ajratishi juda ham muhim.